tuttugu og níu andlát sem rekja má til ofneyslu lyfja hafa komið til rannsóknar embættis landlæknis á þessu ári bandaríska fyrirtækið Monsanto þarf að greiða andvirði þrjátíu milljarða króna í skaðabætur vegna krabbameinsvaldandi illgresis

og er selt hér á landi án takmarkana tólf metra hár

vakti mesta athygli í hinni litríku gleðigöngu sem haldin var í átjánda sinn í Reykjavík í dag á Dalvík var fjölbreytninni líka fagnað með fjölbreyttum fiskréttum blönduð sveit Íslands í golfi hrósaði sigri á meistaramóti Evrópu í dag var eftirminnilegur hjá íslensku kylfingunum og Valdís Þóra Jónsdóttir átti eitt af höggum keppninnar skapandi aðferðir eins og tónlist og myndlist eru notaðar til að styrkja sjálfsmynd

barna á Ísafirði í

gegnum listina er hægt að stofna til vináttu óháð tungumáli

gott kvöld

fengið til rannsóknar tuttugu og níu mál þar sem grunur er um að fólk hafi látist vegna ofneyslu lyfja allt síðasta ár rannsakaði embættið þrjátíu og tvö slík mál embætti landlæknis fær sendar matsgerðir til rannsóknar þegar grunur er um að fólk hafi látist vegna eitrunar málum þar sem grunur er um dauðsfall vegna ofneyslu lyfja fjölgaði mikið á fyrri helmingi þessa árs frá ársbyrjun og fram í miðjan

júní hefur embættið fengið tuttugu og níu slíkar matsgerðir til rannsóknar það er að meðaltali um ein á viku greindi frá þessu í gær dauðsföllin í ár eru nánast jafn mörg og allt síðasta ár í um helmingi málanna sem til rannsóknar eru núna hefur fólk ekki fengið lyfjunum ávísað hér á landi og við erum líka með þessar fréttir frá tollstjóra um að það sé meira verið að finna sem eru að koma til landsins við vitum ekki alveg með póstsendingar en svo líka hafa fundist lyf hjá fólki sem eru bara ekkert á markaði hér

er ekkert á markaði hér nær undantekning er að fólk hafi aðeins notað eitt lyf það er frekar regla að við

þegar fólk er farið að taka mörg lyf og líka áfengi með eða einhver ólögleg efni þá náttúrulega eykst hættan mjög mikið árið nítján hundruð níutíu og fimm var meira af tauga og geðlyfjum ávísað í Svíþjóð og Danmörku en hér á landi nú eru ávísanir flestar hér á landi um þrjátíu prósentum fleiri en í Svíþjóð þar sem þær eru næst flestar að sögn Ólafs er meira notað af örvandi lyfjum og sterkum verkjalyfjum eða

hér á landi en annars staðar á Norðurlöndunum það eru

í sambandi við dauðsföllin og þessi þessi róandi lyf og svefnlyf starfshópur heilbrigðisráðherra skilaði tillögum vegna vandans í maí meðal tillagna hópsins var að efla úrræði og fjölga geðheilsuteymum þá var lagt til að draga úr magni lyfja í umferð og

efla eftirlit með ávísunum og fræða almenning um mögulega skaðsemi lyfjanna unnið er að breytingum á reglugerð á þann veg að fólk megi aðeins koma með sjö daga skammt af lyfjum sem flokkast sem ávana og fíkniefni með sér til landins í stað þrjátíu daga skammts læknar hafa haft aðgang að lyfjagagnagrunni í eitt og hálft ár og segir Ólafur það gera fólki erfiðara fyrir að fara á milli lækna og fá lyfjum ávísað kviðdómur í San hefur dæmt bandaríska risafyrirtækið Monsanto til þess að greiða dauðvona krabbameinssjúklingi andvirði þrjátíu milljarða króna maðurinn notaði illgresiseyði frá fyrirtækinu og taldi dómurinn að ekki hefði verið varað nægilega við því að efnið gæti valdið krabbameini dewayne Johnson starfaði sem

fyrir fjórum árum þá fjörutíu og tveggja ára hann er nú dauðvona hann fór í mál við hið umdeilda risafyrirtæki Monsanto sem framleiðir

ákvað að hann skyldi fá fjörutíu milljónir dala vegna fjárhagslegs skaða í nútíð og framtíð síðasti liðurinn í dómsúrskurðinum voru svo miskabætur til handa Johnson stjórnendur Monsanto hafa þegar ákveðið að áfrýja dóminum en fyrirtækið er vægast

sagt umdeilt í Bandaríkjunum samkvæmt nýlegri könnun er fyrirtækið á meðal þeirra tuttugu fyrirtækja sem bandarískir neytendur hafa mestan ímugust á nú þegar bíða fyrirtækisins um fimm þúsund málsóknir af svipuðu tagi og mál Johnsons

blandaður og tólf metra hár

fólk var meðal þess sem fyrir augu bar í gleðigöngunni sem haldin var í átjánda sinn í Reykjavík í gær forsætistráðherra boðaði nýtt frumvarp um réttindi hinsegin fólks

gleðigangan hófst á slaginu tvö í dag við Hörpuna en rúmum tveimur tímum fyrr

var fólk farið að stilla sér upp og veitti ekki af því gríðarlega mikið var lagt í einstök atriði einn skar sig þó úr fjöldanum og ekki í fyrsta skipti mættur aftur á tólf metra háum hælum þú ætlar semsagt að stela senunni einu sinni enn það er bara í æðakerfi mínu og sumir voru lengra að komnir en aðrir og sumir voru lengra að komnir en aðrir

frábær ganga hún var svo fjölbreytt bæði pólitík gleði stuðningur og svo framvegis þannig að þetta spannaði allt litrófið sem sýnir okkur erum komin langt fulltrúar tví og áttu sína fulltrúa í göngunni en í bígerð er stofnun félag fyrir þann hóp sko tvíkynhneigð er

og pankynhneigð er að laðast að öllum kynjum eða mörgum kynjum já eða bara fólki óháð kyni er þörf fyrir sérstakt félag fyrir fólk undir þessum hatti alveg klárlega þetta er

hópur sem verður svolítið

því sem gæti kallast sreit samfélagið og í hinsegin

mikil vanþekking og fordómar gleðigöngunni lauk á útisamkomu í þar sem Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flutti ávarp hún sagði Íslendinga hafa dregist aftur úr öðrum Evrópulöndum hvað varðar lagaleg réttindi hinsegin fólks og að tryggja þurfi mannréttindi trans og intersex fólks Katrín sagði að í vetur yrði lagt fram á Alþingi frumvarp um lagaumhverfi um það sem hún kallaði kynrænt sjálfræði biðjumst velvirðingar að hér vantaði

í Evrópu í dag um fjörutíu þúsund mannns tóku þátt í

í Prag höfuðborg Tékklands

var barátta samkynhneigðra til þess að fá að ættleiða börn eða taka þau í fóstur

vakin athygli á því að transfólk þurfi að undirgangast ófrjósemisaðgerð áður en það fer í gegnum kynleiðréttingu í Póllandi voru tvær göngur fjölmenn gleðiganga og öllu fámennari ganga andstæðinga gleðigöngunnar sem héldu á lofti kristnum gildum og slagorðum þjóðernissinna og

eftirlit með sjálfstætt reknum grunnskólum verður eflt sem og krafa um upplýsingagjöf af þeirra hálfu verði ný reglugerð samþykkt á Alþingi í haust reglugerðinni er ætlað að skýra lög um grunnskóla samkvæmt lögum um grunnskóla sem tóku gildi árið tvö þúsund og sextán varð sú breyting að sveitarfélög óska eftir staðfestingu Menntamálastofnunar

á þeim þjónustusamningum sem þau gera við sjálfstætt rekna skóla áður var ferlið þannig að skólar sóttu um viðurkenningu hjá

það felst í því að það er skýrari upplýsingagjöf til Menntamálastofnunar sem sér núna

um málaflokkinn sem undirstofnun menntamálaráðuneytisins en endanleg ábyrgð á málaflokknum er að sjálfsögðu alltaf hjá menntamálaráðuneytinu setja á skýrar reglur um staðfestingarferli Menntamálastofnunar sem annast öll samskipti við sveitarfélögin Lilja segir að Menntamálastofnun veiti þannig viðurkenningu sína í stað ráðuneytis áður en það geri stofnunin alltaf í umboði menntamálaráðherra

við sitt sveitarfélag og þeir leita svo eftir viðurkenningu

Menntamálastofnun ef starfsemi skóla uppfyllir ekki skilyrði getur Menntamálastofnun afturkallað staðfestingu á þjónustusamningi við sveitarfélag slíkt vald var áður hjá menntamálaráðuneyti

lið Íslands bar sigur úr býtum á meistaramóti Evrópu í blandaðri liðakeppni í

höggleik í dag keppt var í liðum karl og kona saman í pari og tvö pör í hverju liði og skiptust kylfingarnir á höggum íslenska liðið var skipað þeim Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur og Axel Bóassyni annars vegar og Birgi Leifi Hafþórssyni og Valdísi Þóru Jónsdóttur hins vegar íslenska liðið lék samanlagt á þremur höggum undir pari og hrósaði sigri þetta er í fyrsta sinn sem keppt er með þessum hætti og Ísland því fyrsta landið sem verður Evrópumeistari í blandaðri liðakeppni

eru talsverð tíðindi já þetta eru flugvirki rændi farþegaflugvél á

flugvellinum í Seattle í Washington í nótt og flaug nokkra hringi yfir flugvallarsvæðinu og nágrenni áður en hann beindi vélinni til jarðar og brotlenti á eyjunni

maðurinn lét lífið hann var einn í vélinni og lögregla hefur þegar lýst því yfir að hann hafi rænt vélinni til að fremja sjálfsmorð en ekki hryðjuverk af neinu tagi tvær f fimmtán orrustuþotur bandaríska flughersins voru

til hún hrapaði fullyrt er að þoturnar hafi ekki átt þátt í því að vélin brotlenti myndlist og tónlist er notuð til að hvetja

börn til samskipta óháð tungumáli á námskeiði á Ísafirði þótt krakkarnir hafi ekki allir tök á íslensku þá reynir maður bara segir fimm ára þátttakandi viku löngu námskeiði til að fagna fjölbreytileikanum sum koma hingað sem flóttamenn aðrir hafa flust hingað frá heimalandi sínu og enn aðrir eru

íslensku hvaða tungumál talar þú dönsku smá spænsku

það var það og íslensku já við notum skapandi aðferðir tónlist og myndlist að mála báta vita hvað

og fleira þannig er hvatt til samskipta krakkanna á milli til að styrkja sjálfsmynd þeirra sem og stofna til vináttu óháð tungumáli samtals tala krakkarnir líklega um tíu tungumál ef ekki fleiri er búið að vera erfitt að læra íslensku bara pínu

að tala á pólsku og íslensku en það er hægt maður bara æfir sumir tala

en kannski samt ekki íslensku reynir bara á Vestfjörðum er hlutfall barna í skólum sem ekki hafa

íslensku að móðurmáli nokkuð hátt Ólöf telur að stuðningur við krakkana aukist stöðugt í skólunum sem og víðar eins og námskeiðið er dæmi um

það sé björt framtíð fyrir þessa krakka

hafi kannski verið svolítið erfitt hingað til hér vantaði aftur nöfn

fjöldi fólks er samankominn á fiskideginum mikla á Dalvík í blíðskaparveðri fólk tók að streyma í bæinn í gær til að vera við hátíðarhöldin sem hafa staðið yfir í allan dag fiskverkendur og

íbúar bæjarins buðu upp á dýrindis fiskrétti en um tuttugu réttir voru á boðstólum þá hafa ýmsir listamenn stigið á stokk og skemmt gestum og gangandi hápunktur hátíðarhaldanna er svo í kvöld þegar boðið verður upp á stórtónleika sem lýkur með Eva Björk Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður einn af hápunktum sumarsins allavega fyrir okkur hérna fyrir norðan

Friðrik spurði mig hvort ég vildi vera með

Ítalíu ferðinni minni um fimm daga

maður er stoltur en um leið lítil í sér

ekki einvörðungu á Dalvík sem boðið var upp á kræsingar í dag á Skólavörðustíg var fólki boðið að bragða á ýmsum á Reykjavík food festival hátíðin bar áður nafnið Reykjavík

festival en í ár var ekki aðeins boðið upp á beikon heldur einnig allt það besta sem íslenskir bændur hafa upp á að bjóða fjöldi fólks lagði leið sína á hátíðina í ár eins og vant er

gaf líka að líta gamlar

og svo lék lúðrasveit fjörug lög fyrsta mótið þar sem keppendur spila tölvuleikinn

augliti til auglitis er haldið nú um helgina á stærsta Lan móti eða meðal ungs fólks hér í h r eru um tvö hundruð og fimmtíu manns saman komnir til að spila tölvuleikina þrjátíu og fimm lið keppa í

leiknum sem hefur að sögn skipuleggjenda gripið yngri kynslóðina í verðlaun er tvö hundruð þúsund króna vinningur staðahaldari segir að góð rýmisskynjun og samhæfing handa og sjónar einkenni góðan

þegar þú keppir á móti öðrum að sjá þann sem þú ert að keppa við ef þetta er bara nafnlaus einstaklingur á internetinu skapast oft vondur mórall og fólk fer að nota alls konar ill nöfn um hvorn annan en

í eigin persónu virða hvorn annan mun meira þetta

í lagi sko já ég held þeir sjái okkur ekki einu sinni þau segja að öllum tómstundum geti fylgt neikvæðar afleiðingar eitt af því sem við sjáum ef börn eru mikið í þessu og verja nánast öllum frítíma

þetta er að seinna meir þegar

átta sig á því að þau eru einangruð heima hjá sér um hvað annað þau gætu verið að gera ýmis viðvörunarmerki geta gefið til kynna að spilun tölvuleiks eins og

sé orðin óheilbrigð til dæmis þegar leikurinn er farinn að bitna á svefni þurfa að velta fyrir sér ef þér finnst erfitt að setja

foreldrar hafi áhyggjur af börnunum sínum sem koma heim úr skólanum læra heimanum og spila síðan miklu leyti eru þetta íþróttir mikilvægt sé þó að huga að heilsunni svo sem að borða rétt og hreyfa sig og gera teygjuæfingar það er

mikilvægt að teygja á úlnliðum og höndum standa

upp reglulega og fyrst og fremst að drekka mikið vatn tölvuleikurinn er ókeypis en leikmenn geta keypt eitt og annað innan leiksins þegar fólk spilar þá geta þau keypt svona hluti eins og í

og svona dansa eins og þetta er eitthvað um það að fólk standi upp fyrir framan tölvuskjáinn og taki dansinn sumir gera

ekki allir sumum finnst það mjög asnalegt og þá að veðri það verður suðaustan kaldi eða

við suðvesturströndina en annars hægari suðlæg eða breytileg átt hiti verður á bilinu átta til átján stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér strax að loknum íþróttafréttum tuttugu og níu andlát sem rekja má til ofneyslu lyfja hafa komið til rannsóknar embættis landlæknis á þessu ári bandaríska fyrirtækið Monsanto þarf að greiða andvirði þrjátíu milljarða króna í skaðabætur vegna krabbameinsvaldandi illgresis efnið heitir Roundup og er selt hér á landi án takmarkana tólf metra hár vakti mesta athygli í hinni litríku gleðigöngu sem haldin var í átjánda sinn í Reykjavík í dag á Dalvík var fjölbreytninni líka fagnað með fjölbreyttum fiskréttum blönduð sveit Íslands í golfi hrósaði sigri á meistaramóti Evrópu í dag keppnisdagurinn var eftirminnilegur hjá íslensku kylfingunum og Valdís Þóra Jónsdóttir átti eitt af höggum keppninnar skapandi aðferðir eins og tónlist og myndlist eru notaðar til að styrkja sjálfsmynd

barna á Ísafirði í gegnum listina er hægt að stofna til vináttu óháð tungumáli en fréttir í útvarpi verða á sínum stað klukkan

og alltaf á rúv punktur is næst eru það íþróttir